एबे भ्याकुम क्लिनरक काम कहबाही जौत कस्नुक हसइ उ देउनकही घरवक फोहरै डदरी उ कोठावमा हसइन । उहे सबह साफा करके खासमा ओकर काम हलइ नाही । तर एखना दोसर दोसर किसिम क भ्याकुम क्लिनरक सबह एवै बणइ । जसने कि एबे देउकही काखत वाही कर्बेट सबह भेल भुयवमा बिछोले हसहु न उ फेरी साफा करके हसइ । एबे देउकही एखाने एबे पर्दावा सबह गहाइली हसइ झेलवमा । उ झेलवक पर्दावा फेरी साफा हसिय एखनक वाहिसे । वाहिमा देउकही उ साफा करके फेरी मिल्साइ । अ लुगा उगा सबह हसइ धाराऐली उ फेरी साफा करके मिल्साउ । उ कस्के साफा कर्सित ओकरमा देउनकही भेतरा खाली भणिया नहिय हसइ । अ उ मसिनवा देउनकही एपनही हसे बएर निस्कोसिय । उ बैरावा तेने भेतरअ जम्मा सोकलही नाही । हसे उअ बहराक धुरिया सबह हसइ डडरिय सबह हसइ देउकही एबे झिन्झिनी खसाली चिजुवा सबह फोहरी सबह उ जाममे भेतरअ यापन ओरि तान्सिय हसे उहे एबे देउकही हमार घरवक ओरिपरी देउकही । एबे हमार कोठावा सबह फेरी उहे तेने साफा कर्साहु नाही ।